Kɛmayɔsi la akɔnayɔsi muani, ǝsi kɛmayɔ, kemebiesu, kɔmalialo kɛ nukpɔsɔ mua, mɛ afɔna vani afonevuetu f́a. Evuetufa buala mɛ ablayidu ɣafa nali. Mɛ aliɛ kablayi duɣafala, afonavani me aluafue mɛ ana mu ikpɔsɔli muawuefuɛ nakpɔsɔ la, makɔvani akɔnale ɛtu kplemufa nava; yadubedui osie, mosiela evo keto. Ananekelesedi bua nawikpɔsɔɛ bua mɔlɛ go nu yaza nuu owulii, yaza ŋtɛ nawula awula nitiɛ la, me akonadube duɔsie. Ɔsiɛ maza nedini omekele ɛyɛlɛ nafɔa akonama uwiname tufa nuvu, ɔname kplivi ɣafanɔɔ ɔtɔwlɔ, ɔnanma ɔnamekele ɛkɛdi kpekpe. Ɔmanayɛkulaɛ aluayisu la nɔlu mabedini, alumabedini mɛ ɛkuyɛ kabaɛfuɛ naadini, buawufuɛ nu kpɔsɔka afɔdubeduɔsi la, makonekele amɛlaɛ mɔdishidua mɛ kiyǝdu kawuo.